So tawi mbeɗa yiɗi wallude pinal oto malla welo, mi ƴeewan kile potɗe wiistude ɗum mi wiista haa fof gasa. So mi gaynii, mi ƴeewa pinal kesal malla moƴƴal mi waɗta hen no woorunoo ni. Mi wiisa haa tiiɗa.